Molla, dardha, portokalli, mandarina, bananja, kivi, ananasi, rrushi, dredhza, pjeshka, kumlla, fiqi, qershija, vishnja, kajsija, shega, bostoni, pjepni, borovnica, mjedra.